هوايتي المفضلة هي القراءة افضلها عن باقي الهوايات لانها مفيدة وايد وتساعدني استفيد من وقتي بدون ما اضيعه وكمان تزيد من معرفتي في مجالات مختلفة ويعني بفضلها اكثر من باقي هواياتي لانها ما تضيع وقتي على الفاضي